إني بنفضل الوظيفة اللي نحبها لإن هي الراحة النفسية، تكون أغلى طبعا من المال أنها تقدر بثمن، أهم شيء إن يكون على مقدرة من العمل اللي أنا ندير فيه، ما يكونش فوق القدرة، فوق التحمل اللي أنا نقدر نتحمله، فوق هذا كله ما نجدرش علية.